איך האב זייער זיער א באנטש קאזינס, <hesitation> אויב איך זעה זיי אפטן, און, ס'ווענדט זיך, ס'איז דא צייטן וואס איך זעה מערסטנ'ס ביי חתונות ביי שמחות, אדער ימים טובים, <hesitation> אמאל אמאל גיי איך ארויס מיט מיינע קאזינס צו עסן אדער זיך צוזאמצוטרעפן